Niasa mafy ianao tato ho ato, ahoana fa angaha tena tsy azo ifampiresahana mihitsy ny lehibeanao mba hadaminana ny fandahararam-potoananao fa mety hisy fihatraikany amin'ny fahasalamanao manko io asanao io raha ohatra hoe tsisy fiheverana izany.